Ho'ohana ka he'e i kona mau 'ewalu 'awe'awe i 'ume a me 'apo i nā mea 'ai-i'a, pūpū, wana...i aukai i ke kai moana ma ka papakū...i ne'e awīwī i loko o ke kai e pākele mai mea pō'ino mai.